Some of ley foods neh la can make your breath smell bad a plenty but I will name few one let onion onion la one nor ley food wor when you eat ley sometime a can give you bad breath when you speak to people sometime yeah they feel funny from ley smell la can kan from your mouth another food again I think la can give bad breath garlic na everybody like garlic sometime when you chew garlic like that when you speak to people a can make your mouth <hesitation> a can give your breath la type of funny scent that some people in like another food again I think la can may your breath smell bad ley get some spices neh yeah they get different different spices especially some mor ley american people spices and thing neh when you eat ley in food sometime a can really give you bad breath another thing la can lead to bad breath again tobacco ley people neh where can smoke cigarette Cigarette la something where get bad breath yeah when you smoke cigarette you talk to anybody it can really may neh fee bad becor na everybody can eat that other type of food some of ley food too la can lead to bad breath a can be bad breath sometime na only food a can be if you human being you na keeping your mouth and teeth clean you can’t brush your teeth on time you can wash your mouth on time four five day one week a can real make your mouth smell a can make your breath very bad people wor can keep la mouth and teeth clean when you wake up as a human being a good to brush your mouth when you wake up from bed and even when you go to bay seh you brush your mouth people wor can keep la mouth and teeth clean la another thing wor can lead to bad breath another thing where can lead to bad breath dry mouth yeah some people la saliva from la mouth la mouth always dry ley spit from la mouth alone when you keeping nay in your mouth a can lead to bad breath another thing again medicine Some medicine neh when you take a when you swallow a it can really give you bad breath when you tor to people seh ley can feel bad when ley when ley smell la type of scent in your mouth some medicine neh a can lead to bad breath another thing again wor I think can make your mouth smell a ley some food neh sometime too if you get infection in your mouth yeah some people can get infection in their mouth yeah when ley eat hot food la hot food the when neh take la time for ley food to get cold la infection wor in their mouth ley heat can bring a or a can give neh bad breath so when you get infection in your mouth some people can suffer from different different kind nor infection neh in ley mouth when you get infection in your mouth then you eat hot food you na give your ley food chance to get cold to normal temperature for you to eat ley all lah tin neh can lead to bad breath so let infection in ley mouth some medicine neh dry mouth where so so your saliva from your mouth seh can give you bad breath when you can’t clean your mouth and teeth on time all lah tin and can lead to bad breath People neh wor smoking tobacco cigarette all lah tin and can lead to bad breath some spices you eat in food you finish eating ley it can lead to bad breath garlic garlic la one nor ley food too you eat it can lead to bad breath onion I think la some mor ley few food neh I know about la when you eat ley a can real lead to bad breath.